Aku arep uhh anak-anak ku berjaya pada suatu hari nanti.

Cara mu ngundah appointment dangan doctor amu napud doctor taye. Lepas sien matik doctor sien nyugon tarikh appointment amu jadi amu ngajah la tarikh da jugon doctor sien untuk mu appointment dangan ne lepas sien amu napud ne amu ngajah doctor da mugon tarikh sien.

Rami dak suwe family biasanya aaa gawai ataupun aaa maan selamat ataupun adeh aaa maan Hari Jadi ataupun aaa adeh Majlis perkahwinan.

Teknologi tik paguh dedek inya sikulah sabab teknologi ti memudahkan inya sikulah untuk mencari maklumat, untuk membuat kerja sekolah, untuk membuat assignment bala den lah. Teknologi ti juga untuk menolong uhh menyiapkan kerja sekolah ne.

Document da kita perlu ngaban kalau kita panu gapih gapih kita perlu ngaban IC ato pun passport. Passport sien untuk kita ngajung luar negara lah mua gih document ne kita perlu ngaban VISA, IC pun taban juga lepas en. Kalau negara kita, Kita ngaban just ngaban IC lepas en kita punya ticket lah, ticket flight semua sin

AI ti' samah dengan teknoloji tapi AI ti', dia lebih canggih lagi lah. Sebab ne, ne buleh ngundah kayuh macam macam. Wang amuk ira' aaa ngancak ne, contoh cari maklumat atau pun semua lah.

Eku lebih suka da abih remin, sebab kita buleh uhh meluangkan masa kita dengan keluarga, lepas sien kita buleh nulung keluarga kita, kita buleh nenek, kita buleh kemas kain, kita buleh cuci kain, kadang-kadang kita pun suka gih, sepak remin, keluar sepak remin, cuntoh kita keluar bersama-sama uhh pegi uhh melancong, pegi berkelah, lepas sien kita buleh uhh jalan-jalan ayo samah-samah keluarga kita lah.

Biasanya sukan anak inya da main da komuniti ti. Kita boleh tubek wang Kampung Kampung kita wang daerah serian sin kita buleh tubek kebanyakkan uhh sukan adalah bola sepak lepas sien uhh tiap andu gawai sebelum gawai pun kita adeh banyak buat tournament bola sepak. lepas sien kita juga boleh tubek uhh andu ti meh canggih kan jadi kita buleh tubek uhh Anak anak ti telibat dalam eSports ataupun uhh sukan permainan video game.

Cara ngundah nasi goreng adalah kita perlu bawang merah, bawang putih. Lepas en kita perlu adeh gik uhh pusuk. Meh sien kalau mu ra tambah peder, amu buleh nambah sos cili, lepas sien tambah cili lah. Lepas sien kita perlukan uhh minyak juga. First kita perlu uhh tumis bawang kita, bawang merah, bawang putih. Lepas sien uhh kita nanek lah sampai ne garing. Lepas sien lepas ne garing kita masukkan uhh sos anih da ira kinden lah. Contoh nya sos tiram ka, sos cili ka, lepas sien, kita masukkan nasi kita. Lepas sien kinden boleh nambah gih sayur sayuran da kinden suka lah. Contoh sayur sawi ka, sayur kobis kan kinden tambah ja. Lepas sien kinde boleh tambah isi ayam. Lepas sien sosej pun kine buleh tambah gih. Lepas sien kine goreng seperti biasa. uhh kinden gaul gaul kan sampe sebati. Lepas sien, meh ne sebati, kine boleh hidangkan

Biasa haiwan da paguh bagi ku adalah manuk. Sabab manuk ti kan biasa ne nyap ne ngancam manusia.

Aku harap uhh dak masa ije nya aku boleh ambil pelajaran, ku boleh ambil uhh pengajaran daripada masa dak ijen nyah supaya aku uhh moh kai ngundah kesilapan agi pada masa akan datang.

Wang akuk lagi icuk, akuk bejanji akuk rak uhh dapat kerja da paguh. Dapat mencapai cita-cita akuk da paguh. Lepas sen, bekun sen saja. Akuk bejanji uhh akan uhh dapat membalas budi amang andu' kuk da jaga akuk slama ku icuk supaya ku dapat banggakan mereka.

Biasa ne inya dak jaga kitak mandam atau pun asih-asih da mandam, biasa nya famili kitaklah atau pun keluarga kitak. Lepas sien, uhh kalau kitak mandam atau pun asih-asih keluarga kitak da mandam, biasanya kita akan uhh ngundah doa slamat dadeg ne supaya ne cepat sembuh. Atau pun kitak uhh harap ne cepat-cepat sembuh.

Kitak nyugon nasihat gan anak kitak supaya...anak kitak, berayo dingan ne paguh-paguh, nyap ngundah masalah, lepas sen nyap uhh bideruh antara satu sama lain lah, supaya...kitak, nyap masalah.

Cara kita ngundi dak negara kita adalah kita ngundi masu pilihan raya, jadi uhh setiap empat tahun atau lima tahun perdana menteri kita akan bitukar jadi kita perlu mengundi masu pilihan raya, jadi uhh undian dak tertinggi akan memerintah negara

Kalau kita tubek inya tuuh, inya mudar, pas sien anak anak mereka penggunaan teknologi mereka ti beken beken gih. Kalau kita tubek inya tuuh minan teknologi biasanya kita tubek mereka minan tuk minan laman media social lah seperti Facebook, WhatsApp. Kalau inya muda biasanya then ti bermain video game lapas sien tulung untuk ngunah kerja sekolah mencari pelbagai maklumat masu internet lah ataupun teknologi. Kalau anak anak ti biasanya mereka tengok YouTube cerita kartun meng sien.

Radio paling da suka akuk kaping adalah radio Era FM atau pun Hits FM. Sebab dalam program radio duwuh duwuh tik, uhh aduh lagu da paguh paguh untuk kitak kaping.

Kadang-kadang deras gih aku minan handphone sebab biasanya kita minan handphone ti kan untuk game, lepas sin aaa muka media sosial mung sin.

Kalau kita meh dog pilih komuniti kita, jadi kita perlu memikul tanggungjawab kita dangan paguh, lepas en, kita perlu menjalankan tugas kita dengan paguh la supaya komuniti kita picaya dangan kita, untuk memegang jawatan dak komuniti kita... undi

Kayuh naan kita ti, kita perlu jaga gik, kita kan ne buleh lah maan kayuh da kaik de paguh, contoh ne maggie lepasin koropok meng sien. Semua sien kayuh da buleh kita maan ne slalu. Kita perlukan erm makanan yang paguh lah, makanan yang berkhasiat. Mengsin, seperti sayor, aaa khabohidrat kita perlu maan kayuh da bagus supaya badan kita bertenaga, lepas en bebas dari penyakit.

Lagu paling da ku suka kaping adalah lagu english. <noise>

Pasel duit ti, kita boleh muka account simpanan kita ataupun kita boleh menggunakan amalan menabung supaya duit kita ti selamat, ataupun kita tidak masa kita mirih kayuh ataupun bilanja kayuh barang dapur kita lah.

Warna da suk kuk warna bihis atau warna budak.

Kitak kupok tangan supaya kitak bersih. Lepas sen bebas dari penyakit supaya kitak kaik mandam.

Penyanyi paling ku suka sien mesu American Syarikat, ganan ne adalah Bili Ailece

Biasa kalau inya da rak biranak, ande ataupun amang ne nyaga ne, kadang kadang kita tebek inya geng biasa ne beneh pun buleh nyaga aseu ne da biranak.

Keyuh dak pirasah sikulah anak kita, kita boleh tebuk mesu asih ne birayo. Kalau ne birayo dengan inya dak paguh maka anak kita pun jadi paguh kalau anak kita birayo inya dak kade paguh jadi masa depan anak kita pun kai dak paguh gi jadi dalam uhh memilih birayo t, kita mesti teliti ataupun ambil berat mung sien.